طريقة طهي النوع المفضل من الطعام بص هقولك علي حاجه، النوع المفضل من من الطعام بتاعي انا اصلا مبعرفش اعمل غير بيض تمام وكنت بعمل كيك مثلا الحاجات اللي هي الخفيفه دي كان ليا في الحلويات اكتر يعني بس اكتر حاجه بحب اعملها هي الفطار اصلا بقوم من النوم عشان الفطار فبعنل فطار حلو اوي الصراحه بجيب مثلا توست وبحمصه كويس لحد ماينشف كدا ويبقي مقرمش كدا وحلو واحط عليها طبقة جبنة بيضا سايحه كدا ونايحه وبعد كدا احط عليها شريحة جبنة رومي وممكن بعد كدا احط عليها رومي مدخن وممكن احط عليها فلفل الوان بعد كدا البيض العيون احطه عليها وممكن بقي جنبيه زتون والقهوة سريعة الذوبان بتاعتي